Akana omo woto malabu shɛ titɛ maa butu weci unɛnɛpo malabu zhɛ zhajɛ ma ebu weci ma bizhing uluku na bacigonƌu naa na butu ujɛ akana butu zhe ofwo bee gure abɛ njɛ ciyikwa anjɛ ciyikwo ma mbiyana uwɛ mabi zhɛ ba wa lu tugwo agwtatana nu rumɛ ata uwa ci zalu ga ba ashɛmbɛrɛ kwo unyiwa yeri mo wito malabu nsiauŋ hwɛ ɛzhɛhwulo owoto mala bu naba nɛɛnɛ kwo malabuta mu namɛ ganate bi meci, bimeci weci shi malabu ga miauŋ-o banjo wa bɛ zhinjɛ bɛ zhinjɛ du ba mbiana ukpogu uwɛnɛ po ahawa bwa namɛ wa ta hwayɛ ni ngbɛtɛtɛ ihwɛ ba mbiana du miaun mu bwa, boshono aŋ eshe ici aka naa ujita shi’u wutu’ ŋi yeri du ba mbiana aka ɛko bi zhɛ ba nama ni munɛ asha shɛ modabu bo woto bata aza ganaa na ye yeri ba yaga hwana uwɛ mwamwa bwa uwa ci aka naana iyi tu hoŋjo ci zalu bu ɛ ashɛmbɛrɛ ga-ata, bizhɛ bɛ zhingi cinjɛ miauŋ nɛɛnɛ ɛhi zhɛ hia wahu aqwatana hia lupa bu, hia pana bu ugwojɛ u wutu iwɛ. Bɛ zhingkinjɛ bu zalu ba ashɛmbɛrɛ ta at aba watu agwatana, akana atu walu agwatana eti huwi, bizhɛ jɛcɛnga miauŋ nɛɛnɛ ɛbi zhɛ bo mbiso uwɛ iyi nɛ ashɛ anda nu nwana ta hwai bi zha shɛ kwakwa ba ganga ebeni gana ta-o, bi zhɛ soano aɧ yinɛ ashɛ kona bizhɛ socino an uji nɛ azhɛ nda bi zhɛ socino an uji nɛ azhɛ nda bi zhɛ socina an ga na shɛ ma ezhe ta haŋ nu nu gwana ta, bi zhɛ socina abma ashɛ ohwula no afwo na ososogo inji swoŋ swoŋ. Akan ate mbishi aɧ hwɛ, iyi nɛ shɛ uwɛ ma anjɛ ayɛ nu vungwa, ɛzhɛ nda iyimɛyɛ ayɛ nazhɛ butu butu bo bulo no afwo na bɛ zhɛ bee gure hwayɛ nu ɧwana azhɛ a jarɛ ujimɛyɛ butu butu bi zhɛ bo hoɧtono bu ugwulo bu. Gana ebu gure? Btutu bɛ hiɛy ubwa gure lapiya. Naka naano abɛ ujɛ iɧ hwɛ, bi zhɛ ɧɛ tu-o ujimɛyɛ nɛɛ na ahi uduwa nzha yama. Gobwonu sasana nu rumɛ, bi zhɛ bombiso aɧ ujin nɛ shɛ ma anjɛ, a a njɛ du. ɛzhɛ ya uji mɛyɛ tɛ, ayɛ ujimɛyɛ malabu ma ba ɛzhɛ o woto ya. Tuo, yashɛ aka iti zhinjɛ yɛ i’yajɛ gonƌu swoɧ swoɧ swoɧ unaa na ɛbi zhɛ ba aɧna. Yahɛ gabu bi meci ofwo na abu yajɛ uwɛ ma huri, bizhɛ bo hulo ugonƌu bu zhɛ ba’yima ama kwo gana idi abanda ugondu ta ahansa bu namɛ uwɛ maa bizhɛ ba mbiyana uwɛ aka na ebu gure bizhɛ socino hoɧtono miauɧ iyi nɛ aɧ ndaganɛ hw. Nazhɛ bi zhɛ bo shono eshe uwa yi nɛɛnɛ audangana, uwɛ yi nɛɛnɛ anduwa kani iyi nɛɛnɛ ɛbi gɛ aɧ ga njɛ kwo ehuwi kwo ete huwishi tinda. Na zhɛ aka naa na te beni apata ɧi zhɛ bo shono aɧ eshe uwɛ banu ya ba uwɛ maa kede ashɛ atwa na abana kwakwa gana lele-o. Ishɛ iyi nɛ shɛ uwɛ una bi zhɛ bombisona aɧ ga nana shɛ wɛ ma ezhe tahanu, ganana shɛ uwɛ ma ezhe taha nu na atwa, gana na sha uwɛ ma a yaga matu, ganana shɛ uwɛ ma alacɛ eshe awɛ, ganana shɛ uwɛ ma alacɛ kwo ndumwa mu wɛ. ganana shɛ uwɛ ma egehji urungo. Uwɛ, hwɛ inɛgɛ hwɛ shɛ iyi nɛɛ bu meci banda ni ihwɛ. Aka naana tɛ ishijɛ ezinji ugonƌu aba kpaaɧ, aka naa anjɛ ugonƌu aba kpaaɧ, bi zhɛ ba kwuba aɧ uwɛ maa butu butu ba pana du ulapiya iyinɛ banjɛ. To nawɛ iyimɛyɛ tiya ishɛ aji nɛɛnɛ shɛ wɛ ma anjɛ ciyi kwo, ɛ zhɛ shegono butu butu ni ikwede ibwɛ. Akana e shegeni butu butu ni ikwede ibwɛ, ezhɛ pana butu butu. Bizhɛ baya inɛ bwɛ, ya shɛ be saija bi zhɛ ba kana, ohwolu namba maa kana yashɛ be shiji uwɛ huwowu ibɛ shɛ kunanga iwɛ iyimɛyɛ. Na ba nɛtɛ ebeni ganana shɛ uwɛ ma aka na an shɛ uwɛ ma butu beni ma gure ishɛ du yi nghɛtɛtɛ uwɛ maa yɛu beni kwo kwon a tu bana ta ba bi zhashɛ angbarak kwon a abana gana elele-o, bi zhɛ pana aɧ aka, bo socino aɧ iyi nɛɛnɛ shɛ uwɛ ma ashɛ egure maa emepi uwɛ mo azha shɛ kwakwa bana gana elele-o. Ashɛ a yaga aka naa na shɛ wɛ ma ebeni, egure uwɛ maa kede ashɛ miauh na ma bana kwakwa nu kpgu gana lele-o, nu pada inɛtɛ ubanu ta. Nazhɛ nofwo miauɧ ta hwayɛ, gana na na ta buta shɛ bi shi nu iɧghɛtɛtɛ aba ishɛ iyi nɛɛnɛ ɛzhɛ ba mbiyana uwɛ maa zasa ɛ u waba usembi bizhɛ zhɛ ba nda gana abi ba nɛa uwɛ ina irinji iyi nɛɛnɛ zhɛ sha unibi naba ɛhɛ banda ule ni bɛ. Yashe natu-twala uga tiyibwo bizhɛ natu-twala uga tiyibwo bizhɛ ba sa. Ya shɛ una na shɛ ma bi zhɛ ba salajɛ ɛ. Bizhɛ ba salajɛ, bo zwonono bu, yashɛ una tu dula, bi zhɛ baa salajɛ maa dula, ya shɛ una tu swa bi zhɛ du ba swa. Go bwonu inɛɛtɛ. I shɛ. Nazhɛ na ajɛjɛ gana ta-a aguma hwɛ ni hwɛ ishɛ du iyi nɛɛnɛ butu bo socino miauɧ ugaiƌu uhwɛ shɛ wɛ ma bizhɛ biganga aɧ kwakwa-o butu butu bi zhɛ ba pana bu una bwa ugonƌu unaa na shɛ uwɛ ma yasha gana miauɧ mo o osugo kpogu, e suje umwono a-a salajɛ meni, a nyashɛnga nkwodo. Inɛgɛ hwɛ ishɛ hwayɛ goudu na togwu ya imepish kwa yɛu yo o kwo inɛ yeyi-o, uwɛnɛpo to togu ugondu ata uwɛ maa yɛu yo’o ni yɛ-u yeyi e’yeri sarɛ meni uwɛ maa mu nama ni ihwɛ. uwɛnɛ po meni mɛshɛshɛ iyi nɛɛnɛ ishɛ ya ma ishɛ ya banana meni shɛ ma nama shɛ inanama aka lele. Muna tu swa bi zhɛ socino aɧ mo sho nofwo ti cinji, meni na a swa mi shi shi nu-ukpogu-o, mosho nu-umwono mo sho no-okwokwo okwokwo ta dukaa a yaga bu wurigo nɛɛnɛ shɛ uwɛ kwo iyi zhajɛ zhashɛ ya laya na mɛ ihwɛ ishɛ ta na ti iyimanga ti hwɛ tɛ shɛ ta. Na zhɛ umatu Bo socino aɧ ganana sha ma a nama nu matu na nya. U mama munanu du ishe iyi atandu unaana bimeci bo socino miauɧ uwɛ maa butu belele naana ubulwo binya bɛ shɛ ba ygbaraka butu na namɛ tuta tu bwa nu ɧwagi, gabu na bu namɛtu ta bu amɛ ne kwuɧyi nyabu, bi zhɛ ba sha du butu na bizhɛ ba muna bu ujɛruma ujɛruma ga kaaaɧ miauɧ ishɛ uji nɛɛdu ye gure wɛ ma epeni emeci aba ujɛruma. Bi meci kaa bo shino shwohi bwa nwɛ ma nlubo miauɧ mu bwa no ti socino tu masha keni ugondu biyɛ. ijɛ hwɛ ishɛ iyi nɛɛnɛ ya zha tahana uwɛ urain i hwɛ gana te bi meci na bu jɛjɛ bwa, nu mwa mwa bwa, ni ihwɛ ihwɛ, na atwa vwɛ bwa, na miauɧ ga nana ta namɛ. Na ba bɛ bi zhɛ ba mbiyana du na miauɧ atwa na oningo na ba ejilo aba naa na du ɛbi zhɛ ba mapa, nɛɛnɛ ɛbi zhɛ bo hontono butu ashɛ na tahanu taba. Bi yeri ba jaja yɛu bu ne tejilo na butu naana ishɛ ma bɛ njɛ shɛ umasha mi biye-o, bi yeri ba jaja bu nu bwa. Uwɛnɛpo yashɛ bo to tu hulo bi yeri ba shapa umasha mu wɛ. Ibɛpodu no miauɧ be eri bo sacina aɧ ganana sha ma aujɛ uwɛ maa butu butu eshiciji binya bwa uwɛ maa yashɛ tu wanga ye teyi butu butu shɛ bo mbiso bi nya bwa umatuka na na tahanu tibuje ibɛ ya ma um, ta na ti ci ti bɛ. na ba bɛ sasana yizhɛ ba mbiyana du gana nata tahanu ti yɛu butɛ shɛ ni hwɛ ga na na ba zha be gure, ga na na ba bana ganana banƌayi, gana na ba ɧgbarak twa, gana na ba muna atwa ujɛruma, ganana bɛ ishijɛ, ganana banƌa genƌu, gana na bo mbisono tipila nu tu pishika naka naa na te eni iyi ti nƌa inɛ tigom inɛɛ nɛ bɛ zhɛ bɛ zhɛ ya ma nda. Nazhɛ no hwohi ata sasana bi zhɛ ba nibiyana du ga na na ti yɛu bo shikono bɛzhɛ ba pana bi meci bwa jɛruma, ujɛruma ta bɛɛ zhɛ ma bu pana ubwa du zhɛ gha ujɛruwa nah na bɛ zhɛ pana nukpogu uwɛnɛpo iyi lele na ba nda ba yimwa hwɛ ni bɛ tebiye ibɛ du bɛzhɛ ba bana nu kpogu. ibɛpo ɛbi zhɛ bo mbisogon bu ya uwɛ maa bɛ shɛ banƌa iyi biye uwɛ aka naabɛɛ zhɛ ba bana nu kpgu. Akana bɛ zhinjɛ namalabu mu bwa bi zhɛ bo socino bu iyi nɛ bashɛ banda. Bu zhashɛ bolono uwɛ maa yɛu shɛ buruna-o. I yiɧ gashɛ bɛ zhinjɛ bo sukwuto eshe bwa. Bizhɛ bo mbisono bu iyi nɛba shɛ banda. bɛ shɛshɛ bo wuto gana lele-o akana naana ba shɛ bɛ ishijɛ bizhɛ bo sociinobu, akana ba shɛ banda iyi bi zhe ba pana bu ohwolu aka naa na ba yajɛ hiɛmɛ bi zhɛ du ba shi laga na bu uwɛ maa duma iyi nɛ shɛ hiɛmɛ bwɛ inɛɛbi’yeri bo mbiyono bu bi zhɛ ba nda, inɛɛ ebi te’yeri shi bi zhɛbɛ hiɛɧ bu n peni tugwo aka, ebu peni aka ma kana kwaba, yashɛ ge gushiji nzhɛ ma bu ndana. Ama ta dwana yɛu bu zagu-o uwɛ maa bi zhɛ ba nƌa shɛ bizha shɛ ba nda-o. Ijɛtɛ ebi mbishi bu maa bi zhɛ banƌa ga shɛ ibɛ abu ndanɛ bu ibɛ zhɛ nda maa bu no bu soso gana te bishi unaa na wutanganɛ umwaniwa bwa nu hwana naa na teni cɛb, nu hwana naana shikeni, nu hwana naana pilanu, nu hwana naa na yɛ zhɛ ‘yaga ujɛruma a ihwɛ bu ta! Nazhɛ ye beni apata akana tɛ ishijɛ nujita ba, nu ningo aba uwɛ ma bu zhashɛ bolono maa ebeni gbomu-o. Nazhɛ naka naa na ebu leni shi ma ebeni gbomu, bi zhɛ no socingo aɧ ni yi nɛɛnɛ shɛ ma afunjɛ ni iyi nɛɛ nɛ aa shɛ shɛ a funda. Ibɛpo ishɛ ivɛ ma ashɛ a yaga okpekpe na tahanu keni tu han sa gaga ninɛɛ nɛ ɛzhɛ na hansa na mɛ yi nɛɛ nɛ obo socino aɧ uwɛ maa keda ‘yɛnɛ na aka naa na ebeni-o uwɛ maa a utanganɛ iyi nɛɛ nɛ du ebo mbisogona aɧ. Umwamwa ishɛ iyi nɛɛ nɛ shɛ ma u namɛ ni iɛlɛ bu meci, ubwa ‘yajɛ ti shiku congo bino ne bishi aba ‘yajɛ tishi kocongo ushanra ta kaa uwɛ maa miauɧ mɛ miauɧ biye ishɛ uwɛmaa ishikeni nofwo bimeci. Ye shikeni ne bi meci ata tedure ne bishi keni bino ibɛ ɛzhɛ sozulonu miauɧ. Ti caraga ta miauɧ sasana tɛ shɛ iyi ke cinji nɛɛ nɛ shɛ wɛ maaka naa na yɛu wanjɛ.